Pues tnchuꞌú neé kuka n kada chiuu ne ve mi kuétsi ne ina ní ja vi nei ruꞌuntó jan vi nēi nakaꞌan é ékātáꞌvā xúkū ján vi kuétsi jan kada ninañúꞌu itun xúku ne é ma kuétsi i ga dɨvɨ kuétsi kuka kuétsi é nvɨ kuka ntíꞌí nakaꞌan ña tuko ikaꞌi xúku ján vi da ko veꞌne kueꞌntu vi xé ne ntáꞌnu jan naédɨvɨ ñúꞌu natukɨtɨn ne pesdɨ kānaní ñukuka ci gán vi veꞌne dɨvɨ mēja túnañukún tu dɨkɨn tuku ntéeni tu añūkún d mii detúncii túntiko nañūkún tu á natēén ne tú ne ó chikoo dɨvɨ nañūkún nte túnai xi kukuntaa dɨkɨ́ne tu di tsi koo kōnténi tu áma ne natēén tu ntuꞌú ne é pues á ma ka kakuiné kākaꞌ íkukaꞌmá ne ñaꞌa i ne dɨ́kɨn ntāꞌxiu nakɨ̄ꞌvɨ ine íkuixi í ñaꞌñāꞌ ntsí jan kunténi unaini dɨ́kun ō tsí ina váꞌa ruꞌntu dɨkɨn tuku ñꞌa ñaꞌdɨvɨ éd chiuu ñūkɨka i stau.